Raha ataon'olo solona hena, matetiky fampiasaign'olo zarikô. Zarikô regny atao solona hena. Avakeo ampiasaign'olo atao solona hena koa ranom-bani. Avakeo <hesitation> pistache regny, pistache totoigny atao solon-kena satria matavy moko regny. Aveo ataon'olo solona hena koa matetiky soja. Efa misy fikarakaragna azy ndraiky izy karaha hena izay homagna azy.